Ona etsako nikilana. ona. etsauo. nikila. ama rona etsako totobo timewo khi ana. likila, ano. lize uaro. erawa erama. lagi iwoma. analege uarekpo ona ona. etsako na lilekilu auoame oleuhare wa awo erama nokhua lago awa womanokhua. efe na erama nokhua oreya agbor akua knhew male. nadugui erama nokuua, nwkha erama nokhua olama lonamale la. olakhonimani wa urabnitsolikpo. mareyaghoodaietor. makchekuedator, oma. wauare malemale. and amaze matotobo uke ona erama nokhuala enalaminiloye kerekpo. wona. atasala. oze nalami oboyama onimale, omukuokhela. ko khulamo, omalanakere. marole kpo. mayame. and ona ame nimagola buta laduofio. uduofie emi nakue ebozelena male. ukhakheze lemace uga amo. udua clami ule, ona erama nokuua oyolorolokhumalepo kaoni iwoma nokhua Oya etsako. etsako. losona, <hesitation> obo oguena ma agbor iyayo aja etsako losono. hoizaauo asatsekhe omosi etsako. eleyola sose omosi etsako etotobola wale, ukhe ruo opotso etsaleo okhararakilo ukpo omo asaghue okha knkew nalo alakho, emes etsaleo da knhew male. iyakwoyo azafue ona agbenakpo nojaeelo ami nayarue wa otsako. ukhelale omosi ukela amo novaro garuo azaruo nitso etsako. llayele soso lleluo. opotso izaivola elevi opotso. ipotse la elewi ozaive auanana robochomo na ogbe remuomo. euyemonagwo omo khalo na egbe remao. mage. oghena. mago oghene mahamuama uhauha ma udu makhaja dedwe marekeku one emona, lo uhavhamo o. onomo na lo toma udu o. bwabiraliromonakha o. makuada. uarrgwrro. oghona. nitsama. oso ona etsako nitsamana magu. uchi, magu. oloenu. uchi lago ulo nemagana. Okhakila emina <hesitation> uabo. efe nai itso ekheuw iyoma nokhua. ayo muefe eyo ole. layo awho erama nokhua. ali on okho na. naro kpemibole. omoniya kele. obolo. iyolo ovwime noye evo. neghime noghime relokuuoli. nokila, otogu, uwele ya. nono ouhima in. akanya nilo gba nayo gbelo oyalo anua ukhua ukhua lalo khua wona. akanya okhoya guo. ola ugiemo ugiemo. ole. omiolisa ukhakilo onomona. omu. uso. afur mie akanya no. owahoeme ogbe. ofur yalo nali afur mie idana idena khilaroye. iyarawno egwe na. nuya re kpemie obode, umie ugosmo ugiemo. onomo. ofurmu. muso abe erama oyolikelo. amie uno uiolinoyu. umala. ogweroli. baba o. anakan ga niyo. guomolire niyo. ayo ghime simi inuekre uno kilo usomi Ona kanya notsema imiekhagwerema. imiekha aru maobe guime. amekhuan. mouiana. nuguimokpemi. onefelababa. okuayoli <hesitation> ole. iyoma oruo ogame emalayowo. meyarue, egwe niyo lbronali moyaro kpomo. obodo. onefela baba oduo ne egwe. udodewe egwe uduoli uduta ome uare okhakilameuyowa. mamahor ma. yo like yare, rehe baba. yi ole. malemakha tsobola. itsi kpo sweet le magamie akuno otors maromishi eni ekpeminala mola lage enalela. alemieaya eduamale akharare kpemoli obode maladetoala baba omale omoyowo mahafurlela mame efunomare, baba okhakho dua gnoeguu la tsa la ona khebame lewene egwlali. ibokhomakila mahkpemonamini mamie akuoto. Makpishaweda, melaeda. maltams, makpisha. Makuna. Ema egbere, <noise> akpisha. makpishaga obororokpo. efe ohahe tse. mamismana. minakue mamio. okho. amue, kwuima, muo, okhowala, aremia okuho, kue khakwa kho egwe who khia khia, onoboma. otse kpo onomalatokhu. minaalamu. <hesitation> mafiami rue. mamu. mamuga. yafo. mamugioma wama. iyoma orelese male. oriama. au efunoyo ma egbe. enieni olitsa, eva. liltmamowa. auchi naga and ekiagalaretso guonelena. ande egbo yama, okhamuamu lestsola egbe. nuguare enemona, likere oh okewoyama, retsoguonelena. ona etsavo natsemana egbebe evole egbebo evo amuo ya noye etsako noua egboli nareyo uikwyowo o. ona agbomhe na okhe fuaa mewa lo. echolimio. imabirirokhia. umuo mule, ukharawa ebolie emor mekhono ikhimiamolo o. iyamiamireni iuia le o. umie omor lie onu uaro emua mina leba emale. Imona imona, ono. omor lis olowa onano guere onumor. urekpa obo onuyareni i likho le kokua weluhemir. weluhetoma urawa omolie. gwe gwe o. imiabirekhia wo elena o. umuamuroame ucese malt omoladi elese o. kokua. iwaleze o. oyamoni ikpoholor na. garedele. eni ikpeholor na erekpa oh obo. okhokila uikho lie. noyo. owena. iilikhoue na yo. owena le umoabukhegerirekhiwo, okhekila ono omo akhuoli onoyakelo ekpeholor renarefotsa. ukhenagho umiaburire kwawo. urawa ekelie kokua ekewe ozarvole o. kekua. opotso leo. onoga ozesklia egbe. ekeliomoh o. odudu. uuona. asilinayame. ovie me akuoua anoze yowena. anoya. re ekpeholor re. ikhena. geogho na guo guo imia biriwokiawo odu umie nurekpamo obo idudue. okhakilawi khomie efe efe nikhoremia iyayarena. Omo he la okhakilo omor. oralowa orena okhakila omor. olayayo. oyakeliemo lowht who ule. abilolalo keleni kpeholor lamomuo. orena. nulelu emor nu vhavha ogu sososo nu. uwele la, olaloze aya etsalco. eso. emile emo etsakonikila louola. mazecuo gbema, mauaegeegbe ma egbe, maghi egbema sese uwele ababa bu uwele otor muo kpo ababi uwolo olo uaavha, okhada yo enemor namero ghi omome bino gwe, ouaboya ubinonu, uwele la, ugie lesounnu uwele, amos emukelekpo amiehodiawo umio emuyokhukelekpo nor uhavha, umeegbe funobiere naba ame nofuo, aliabs lesu uwele ona etsakona igetalo ozaivo akhoyo okolo. omosi, ukharuo omosi uruo ozoivo etsako egbe efuno eh amlo, opotso echa ipotso la ligbayelo, eunbiluliro egba muo ozaiuo mama ozaivo